Ghe n'é tante cöse che m'é cae da stöia de l'India. Me vëgne in cheu quande con o Gandhi un muggio de gente an marciou pe trexento chillòmetri pe protestâ contra a tascia in sciâ sâ.